Rabosy in̈y ko tarimian̈a miaraka an-tran̈o, irô matetiky mahay mihamifan̈atono fo, malaky mahay mifan̈atono karàha amboa fo irô, de rabosy lahy ndraiky viavy iren̈y tsy tsy de miady matetiky, fa koa rabosy samy lelahiny ndraiky lahy fo andalan̈a en̈y raha zen̈y tsy mifankahay irô direkity miady.